مادتي المفضلة في المدرسة كانت الرياضيات؛ لأن كنت دايمًا أحب -الر- الأرقام، والحسابات، حسيت إنها مادة فيها تحدي، وكل ما تحل مسألة، وتوصل للحل، تحس بفرحة كبيرة، كما -كا- كنت نحب كيف إنها دقيقة، وواضحة، ي عني ما فيهاش لبس، إذا فهمت القاعدة صح تحل أي مسألة.